Xha na flasjëm pë’ lopë e pë dhi, kam bes se janë më intelligenti kam bes se e njohjën të zotin përçë e shohjën na ditë e makari e duan mirë, pran si i ftojën l’affettu ngë e di, pran jam sikuru se e duan mirë.